يعني هو فدشي حلو للاطفال يعني نحب نسمع القصايد من لسانم احسن من ما نسمعه من الكباغ شي حلو يلقي قصيده يفهم معناها ذاتا يعني كلش حلوي تكون القصايد هيه ثقافه اللوه يعني يتحسن النطق عندو يعني العربية تتحسن يعني كثيغ تفاصيل بيها فايدة